gott kvöld í fréttum er það helst að krakkar taka völdin og RÚV yfir jólin þar fara fremst í flokki þau Erlen og Gabríel við óskum þeim alls hins besta og vonandi tekst þeim að senda út frábæra hátíðardagskrá og Gabríel íslenska þjóðin treystir á ykkur sjálfur ætla ég bara að tjilla með bók í annarri og

og njóta jólanna á RÚV í kvöld þáttur um tvo krakka sem ætla að senda út sína eigin hátíðardagskrá en verður það eins auðvelt og þau héldu ég hef enga trú á þessu jæja sjáum hvað gerist

hversu mikið mál ætli það svo sem sé að henda einni hátíðardagskrá í gang ég veit ekki snýst þetta

fleiri spólur hvað meinarðu það er bara ein spóla en bíddu ef það eru engar spólur eru þá engir

þjóðin treystir á okkur það er bara ein manneskja sem getur bjargað okkur núna vinur minn ég er að hringja í Sigyn

hérna veistu ekki að börnin eru búin að taka yfir RÚV á jólunum jú einmitt krakkarnir hafa tekið yfir en ég er ekki fullorðin en hvað varstu eiginlega að gera undir borði mig langaði rosalega að klára

svo komu krakkarnir tóku yfir allt saman mér datt bara ekkert betra í hug en að fela mig undir borði þú ert sem sagt að segja að þú sért hrædd við krakka ertu hrædd við kind ertu hrædd við

ertu ég er ekki að segja það ég bara hélt ég mætti ekki vera

þú ert sem sagt búin með jólastundina ekki búin en ég er búin með fimm mínútur fimm heilar mínútur það eru fjörutíu og fimm mínútur eftir ætlarðu að búa til fimmtíu mínútna þátt já hver heldur þú að nenni að horfa á fimmtíu mínútur af sama það er hefð fyrir því að þetta sé fjörutíu og fimm mínútna þáttur það vantar alveg helling inn í þáttinn Sigyn Sigyn Sigyn elsku Sigyn núna eru það við sem ráðum krakkarnir hafa tekið völdin ég er bara að segja ykkur við getum ekki við vorum í smá vandræðum okkur vantaði smá hjálp það vantar eiginlega allar spólurnar það er bara ein spóla þessi eina spóla er lokaþátturinn af týndu jólunum

frábæra hugmynd hvernig við leysum þetta vandamál Gabríel þú tekur þessa myndavél hérna ég held þú eigir eftir að gera kraftaverk með þessu hérna þú ert með svo gott auga nefnilega þú ert með skoðanir á öllu mjög skipulögð ég held þú verðir frábær

krakkar mínir klárið þið

brjáluð glætan að við séum að fara að gera þetta ein jú það er nákvæmlega það sem þið getið gert ég hef séð krakka gera ótrúlegustu hluti og ég hef gríðarlega mikla trú á því að þið getið klárað þetta verkefni og ég er svolítið fegin að krakkarnir tóku

verður miklu skemmtilegra við bjóðum öllum krökkum að koma í áheyrnarprufur á RÚV í kvöld

líka og Bjarni Ara gerði þegar hann vann árið nítján hundruð áttatíu og sjö komdu í prufur fyrir hátíðardagskrá RÚV ég myndi mæta ef ég væri ekki föst hérna ég myndi mæta ef ég væri ekki föst hérna

á bóndans fé hann vildi sjúga

Giljagaur var annar með gráa hausinn sinn hann skreið ofan úr gili og skaust í fjósið inn hann faldi sig í

að fá að velja eitt spil þið megið nú setja það aftur í

við erum beint frá býli og við komum beint frá býli

eins og Bjarni Ara gerði nítján hundruð áttatíu því miður gerðirðu það ekki en við þurfum miklum meira á þér að halda hérna megin við borðið á myndavélinni þú ert með svo frábært auga manstu á RÚV í kvöld kátir krakkar þurfa að takast á við margvíslegar áskoranir þegar þau framleiða

í kvöld kátir krakkar þurfa að takast á við margvíslegar áskoranir þegar þau framleiða stutta útgáfan eins og þú vildir þetta var tæpt klukkan er alveg að

ekki eiga heiðurinn til í það á RÚV í er mjög skrítið orð við hefjum á lokaþætti týndu jólanna með aðalhlutverk fara Þorri og Þura góða skemmtun í síðasta þætti smá ekki nú er allt ónýtt nú er allt ömurlegt jólakötturinn er búinn að eyðileggja allt jólin eru ónýt það verða engin jól og ég fæ enga pakka ég fæ engar jólasmákökur og ekkert skraut ótrúlega leiðinlegt að missa svona af jólunum já ég ég á eftir að sakna þess að halda upp á jólin já þorri já hvað er uppáhalds þitt við jólin það tekur því ekki að segja það verða hvort sem er engin jól

við erum öll fjölskyldan saman inn í stofu með kertaljós og kannski syngja jólalögin og á aðfangadagsmorgun þegar maður vaknar þá getur maður sagt gleðileg

ótrúlega leið já ég líka á ég kannski að syngja fyrir þig já ertu niðurdregin ertu hrædd ertu þreytt og því getur ekkert breytt ert ekki ein þú átt vin mundu það þú átt góðan þú átt

að og hlýju muntu

mér líður miklu betur núna takk fyrir að hughreysta mig Þorri já til

þess eru vinir standa saman í gegnum súrt og sætt Þura þetta eru jólin já við þurfum ekkert pakka og skraut halda jól við öðlumst ást og gleði hamingju og frið jólaanda að jólasið jólin snúast ekki um pakka þorri jólakötturinn hann stal ekkert jólunum nei við bara týndum þeim í öllu þessu jólastressi og

en jólin voru hérna allan tímann

við fundum þau aftur en af hverju ætli hann hafi samt stolið öllu dótinu okkar af því hann er svo vondur já kannski var hann bara að kenna okkur lexíu lexíu já en núna höfum við fundið hinn sanna jólaanda já við gleymdum okkur bara aðeins en núna vitum við að jólin eru hérna í hjartanu en ekki í skrauti og pökkum hann er kannski ekkert

slæmur eftir allt saman fyrirgefið mér að ég hafi stolið öllu

ég var orðinn dálítið hræddur um að þið væruð að týna ykkur í

að þið hafið fundið hinn sanna jólaanda kær kveðja jólakötturinn jólakötturinn og við skulum líka passa okkur héðan í

já hvað eigum við

allt þetta jólaskraut er þetta allt dótið okkar við þurfum ekki svona mikið jólaskraut nei

við kannski bara að pakka því niður eða kannski

það var samt gaman að tala við jólaköttinn já kannski megum við eiga

ég vil ekki eiga jólaköttinn

pennavinur hans eða

nú geta jólin komið þorri já takk fyrir að vera svona góður vinur já sjáðu norðurljós gleðileg jól

klukkan er orðin svo margt ég þarf að drífa mig heim til mömmu já

ekki sungið lagið

æi Þorri það er allt í lagi við getum alveg sagt þeim smá leyndarmál heldurðu það já allt í lagi í

þarf maður að syngja sérstakt lag og gera sérstakar hreyfingar til að komast heim til sín Þura eigum við ekki bara að kenna þeim lagið og hreyfingarnar jú það er svoleiðis eru nokkrar reglur þarft að fylgja þeim settu hönd undir höku og hallaðu undir flatt en mundu að það er skylda að hafa

eins og hani segðu

og syngdu eins og kátir krakkar la la settu hönd undir

og Þura voru fljót að finna jól að nýju því jólin snúast ekki um dót heldur ást og hlýju næst á dagskrá er Landinn Kveikur veðrið og útsvar í

þættirnir eru í umsjón krakka en ég elska laufabrauð með sultu eins og þið sjáið eru álfarnir ekki mættir við skulum bíða eftir að byrja þetta loksins þá getum við farið að byrja

í þetta jú hvaðan eruð þið annars ég er ættaður að austan en það er fyndið að segja frá því að amma mín formóðir fjölskyldunnar er úr Grímsey já já já flott gaman að heyra hvað með ykkur

ætlum við að blanda öllum þrautunum í eina fínustu gjafir en liðið sem var sigurvegari í kvöld er mannfólkið já við þökkum fyrir okkur í kvöld komið þið sæl landinn heilsar ykkur hér úr Húsdýragarðinum við erum stödd hér fyrir framan hreindýr en þetta er ekkert venjulegt hreindýr segðu mér Hreindís hvað er svona merkilegt við þetta hreindýr eins og margir vita kunna sum hreindýr að fljúga og þetta er dæmi um slíkt enda er þetta í eigu jólasveinsins

allt árið nei það flýgur bara einu sinni á ári á stuttum tíma og það er að fara að gerast akkúrat núna frábært við skulum fylgjast

ótrúlega spennandi augnabliki skulum við skipta á hana Guggu hún

með óvenjulega samlokugerð yfir til þín Gugga og Marteinn segðu mér Guðrún þessar samlokur hafa verið þróaðar ættlið fram af ættlið er það ekki jú

mín er upphafsmaðurinn að þessu öllu saman það má segja að hún sé byltingar

við höfum ekki viljað gefa upp leyndarmálið í öll þessi ár setjum nefnilega smjörið utan vatn í munninn viltu smakka já nú skulum við kíkja aftur á fljúgandi hreindýrið kæru áhorfendur hér gerðust ótrúlegir atburðir hreindýrið flaug í burtu og þó ég þekki

þá er sannleikurinn sá ég gjafir verð að fá því jólin eru að koma í kvöld en hafði skáldið rétt fyrir sér snúast jólin um gjafir Playstation og kapphlaup við skulum kanna málið hvað kemur þér í jólaskap það er svo margt sem kemur mér í jólaskap jólaljósin og jólatrén og svo fallegu

stemningin í kringum mann dimman þegar ég opna pakkana

er ýmislegt jólalögin til dæmis þegar jólaskrautið er komið upp og allt er jólalegt jólatónlist og jólamyndir hafa skraut og vera saman hvað kemur þér í jólaskap jólakökur um hvað snúast jólin þau snúast um fæðingu Jesú bara vera með fjölskyldunni og hafa gaman þau snúast um að vera með fjölskyldunni og hafa gaman hjá mér er það að hitta fjölskylduna og vera saman um hvað snúast jólin fjölskylduna

höfum við það það er ýmislegt sem kemur fólki í jólaskap til dæmis jólapakkar jólatré jólaljós spil en það sem stendur mest upp úr hérna er samveran ef þið eruð með áhugaverðar ábendingar þá endilega sendið okkur tölvupóst kveikur kvittar fyrir sig og kveður úr Kringlunni

tólf gráður hérna fyrir austan öll jólin reynið að toppa

vestan ekki reyna þetta góði við erum með átján gráður nýfallinn snjó og

ég hefði sagt átján gráður það verður

þrír tveir einn og

verið velkomin í veðrið ég heiti Jón Austmann og segi ykkur fréttirnar af veðrinu á Austurlandi og ég heiti Oddur Vestmann og segi ykkur fréttir af veðrinu á Vesturlandi

sanni segja að veðurblíðan leiki við Austurlandið þessa dagana eins og þið

næst á dagskrá er á aðeins tveimur mínútum gangi þér vel með það Sigyn þér sem finnst svo gaman að tala já takk fyrir það heyrirðu í mér já ég heyri alltaf allt sem þú segir soldið óþægilegt já ég veit það velkomin í Jólastundina okkar og gleðilega hátíð

þátturinn verður aðeins styttri en vanalega bara af því hún

en ég stalst samt til þess að hafa hann aðeins lengri því að heiðursgesturinn okkar í dag er algjörlega stórkostlegur ég og Ingvar vinur minn fórum heim til

Vigdísar Finnbogadóttur sem er fyrsti

í heiminum og fyrrum forseti Íslands við tylltum okkur niður spjölluðum við hana um heima og geima og jólin og við spurðum hvað eru jól jólin eru auðvitað hátíð ljóssins jólin eru náttúrlega fyrir okkur börnin eru svo skemmtileg fyrir börnin og þess vegna finnst okkur fullorðna fólkinu svo gaman jólin voru alltaf mjög skemmtileg mér finnst alltaf að hafi verið snjór á jólunum og það átti að vera ís í eftirmat á jólunum og þá voru engir ísskápar til og þá varð að fara út í skafl út í snjó að búa til

ísinn láta kæla ísinn og gera hann að ís það var mjög skemmtilegt að

snjóskafl

svo áttum við börnin snjóhús og ég man eftir því þegar við settum peru inn í

til úr bómull hvítt snjóhús einu sinni var peran of heit og það bráðnaði náttúrlega ekki af því það var bómull heldur varð það brúnt var of heitt varstu að búa til snjókarl ég ég var mjög dugleg að búa til snjókarl en ég var duglegri í snjókasti við skiptum okkur í tvær fylkingar í gamla daga og vorum að berjast í snjókasti og sá sem hitti fleiri

fleiri við höfðum ekki harða bolta sá sem hitti fleiri hann vann en hvað með jólamatinn það var alltaf það sama það voru rjúpur og ís sem var búinn til út í skafli í snjóskafli og ef ekki var ekki var snjór stundum var ekki snjór og þá voru hafðir ávextir niðursoðnir ávextir sem þótti svo fínt í gamla daga ef það er snjór á jólunum

nei en það er kannski spurning að kenna barnabörnunum það væri gaman þakka þér fyrir að gefa mér hugmyndina akkúrat þú sendir

ef þið ráðist í þetta já en þegar þú varst lítil stelpa

hvernig var litla Vigdís hvernig var svona ekta dagur hjá henni varstu prakkari nei ég var afskaplega dugleg og allir treystu mér mjög

ég var góð stúlka hvernig var lífið

svipað góða foreldra lék sér mikið við teiknuðum dúkkulísur stelpurnar og og

við fórum mikið í útileiki göturnar voru svo öruggar í úthverfunum þá það var ekki svo mikið af bílum við vorum í yfir og

maður kastaði bolta yfir eitthvað og grípur hann hinum megin nei en hvað með bækur og tungumálin og leikhúsið þetta hefur alltaf verið

ég spyr stundum hvað er það besta sem þér hefur verið gefið í lífinu fyrir utan að eiga gott líf það er að læra að lesa það er að læra að lesa af því það er lykillinn að svo mörgu ertu sammála já áður en þú fórst í framboð hvað varstu þá að vinna við ég stjórnaði leikhúsi í Iðnó hérna niður við tjörnina sem seinna varð Borgarleikhúsið og þar var ég leikhússtjóri fyrst þú varst leikhússtjóri hvernig datt þér

ég ég fann nú ekki upp á því sjálf ef ég á að segja

heldur voru aðrir sem hvöttu mig til að gera það ýttu mér eiginlega út í það svo gerðist þetta merkilega að ég var kosin fór auðvitað í svonefnda framboð svo var ég kosin þetta urðu fréttir í kringum hnöttinn bara alls staðar skömmu seinan sá ég mynd af mér í í kínversku blaði og ég gat ekki lesið hvað stóð á kínversku en það mun hafa staðið kona kosin forseti

þá var sagt Ísland á kínversku bing dao heitir það

það skemmtilegasta sem þú gerir um jólin vera með barnabörnunum og að leika mér með þeim taka upp jólagjafirnar með þeim og tala við þau syngja með þeim og minna þau á íslenskuna ég er dáldið á móti hæ og bæ mér finnst fallegra að segja komdu sæll og blessaður og bless til dæmis þegar maður kveður ég er mjög mikið fyrir það að við höldum fast í þessa tungu sem er íslensk tunga vegna þess að hún bindur okkur saman miklu meira heldur en landið og ég á þá stóru ósk og von að við varðveitum þetta tungumál íslenskuna okkar um aldur og ævi kærar þakkir fyrir að taka á móti okkur Vigdís og takk fyrir þetta

að jólamaturinn hafi runnið ljúflega sælir að horfa á þáttinn það er

eins og vanalega

við erum komin hingað með tvo frábæra gesti í settið Daði Freyr tónlistarmaður og

fyrir það hvað er í jólamatinn hjá ykkur ég borða humar í forrétt og hreindýr í aðalrétt mjög gott það er stundum hjá mér líka humar í í forrétt svo er yfirleitt alltaf hamborgarahryggur hvernig eru jólin heima hjá þér bara jólamatur

hvað er það skemmtilegast sem gerðist hjá ykkur á árinu örugglega að hafa verið valin

að fara til Úganda og fá að fara þangað og sjá ég þurfti að senda inn vídeó og kynna

svo

senda aftur vídeó og svo viðtal svo var valið úr þeim sem fóru í viðtal mér fannst skemmtilegast

ferðast um í Asíu og upplifa Kambódíu og

giftist ég líka konunni minni set þetta á þig Árný

ef maður nær þessu öllu í það

þolinmæði fyrir því ég reyni þetta alltaf en ég þá ert þú bara

frá stelpunni sem þú kynntist í Úganda ég hitti tvær stelpur fyrst hitti ég stelpu sem heitir friður og hún er úr mjög fátæku umhverfi foreldrar hennar eru mjög fátækir eiga mjög mikið af börnum líka þetta fer ekki mjög vel saman heima í þorpinu hennar er varla rafmagn hún er í skóla eiginlega bara út af Íslendingum af því við erum að hjálpa þeim að búa til skóla og leyfa öllum að fá aðeins meiri peningur hjá hennar fjölskyldu hún er í skóla þar sem hún má ekki spila fótbolta það er bara fyrir strákana

mjög venjulegu lífi þannig séð ekki svona mjög mikil fátækt

löndum mega stelpur ekki spila fótbolta ég held með Víking Reykjavík ég held með Val og k r val og ég ætla að bjarga einum sjómanni nú kemur

þið búin að bjarga einhverjum fjórum búin að bjarga tveim þá eru

það er nú bara fínt því þátturinn er eiginlega búinn Daði þú ætlaðir að hvað er uppáhalds jólalagið þitt

í

í að um gjafir